كنفظل باش نكون واحد العالم مشهور اللي غادي يجلب واحد الاختراع او واحد المعلومه جديده للبشريه هكا غادي تكون واحد الشخصيه مرموقه يحترمها الناس وتذكر دائما عبر الاجيال والاسم ديالك غيكون محفور في التاريخ ومعمرك مغادي تنسى وغتكون واحد النتيجه ايجابيه. المجتمع